أول حاجة بشوف هل أنا عندي مكتبة ولا هل أنا معنديش حاجة أحط فيها الكتب دي ، لو عندي مكتبة ببدأ إن أنا أشوف الكتب اللي عندي وأفرزها وأشوف أساميها وأبدأ أنظمها بالطريقة دي بطريقة الحروف أو الأسامي أو بطريقة الألوان لو أنا شخص بيحب الألوان وأبدأ أحطها على قد ما أقدر ، لو في كتب معينة أنا مش بستخدمها أو زيادة عندي ، دي ممكن أطلعها لأي مكتبة أو أي حد ممكن يستفيد بيها